من اهم المزايا ديال الشهرة هو انك تقدر تحدت واحد التأتير ايجابي الناس اللي كيتبعوك واهم السلبيات هو انك مكتقدرشي تحرك بحرية في الفضاء العام